تخيل أنك أحرقت بعض الطعام في مقلاة وهي عالقة بالفعل. كيف يمكنك غسله بسهولة؟ حط موية سخنة مع شوية سائل الجلي في المقلاة وأضف ملعقة من بيكربونات الصوديوم غطي المقلاة وخليها تغلي على نار خفيفة لمدة ربع ساعة تقريبًا بعدها استخدم إسفنجة وفرك المقلاة وبترجع نظيفة بإذن الله